Yäti ijtu'p modernida por que wina' nta'ijna ispäkpa, yäti ijtu je famoso nyäjayajpapä refrigerador, jete muspatä wä'nä yakti tiyä por que ta jakajpa, jenä muspatä nkotä mucho este fruta, es como ejemplo nkotpatä manzana, mango, nkotpatä nkiniya y katä ntzäkpa katzunä', jenä tambien este nta tokopya, nta jakajpa, por que katzunä' kam ak yampa winta'nhojmä jakajpa y refrigeradortoj nta jakajpa, y muspatä ntzäkä diferente platiyo tambien jenä como gelatina, jenä sunyi mokpa itpa, paleta, bolis mumu jete muspatä ntzäkä, incluso hasta ku'tku jenä muspatä nkotä, sis y este pescado muspatä anhne'nhkä, por que ta jakajpa, jenä conservatzäkpa, mo'kpa itpa, jenyanhkä'.